اه عشان نجهز طبق سلطة فواكه بسيط أول شي نجيب الفواكه ونجيبها متنوعة نغسلها ننضفها كويس نجطعها جطع صغيرة، نضيفلها شراب أو عصير ليمون يعني ولا نحليها شوية بالعسل، نصبها في أكواب نصب عليها منظر أو زينة أو مكسرات أو زبادي أو حاجة تحلي الطعم.